Tuu, nigu ma arvo saa, um sis tuu, miä tulõ linnukil vällä, niguq naaq tsõõriq, koh ummaq küleh. Tsõõ- tsõõriq, et linnuk saasiq sis maa pääle tullaq Osal naaq ummaq nigunii küleh ja inämbüsel suurõmbil linnukil tulõ tuu nigu vällä.